Навъҳои асосии донаи қаҳва дутоянд: Арабика ва Робуста. Арабика таъми нарм ширин ва каме туршӣ дорад он аз ҳама маъмул ва хушсифат аст. Робуста таъмаш қавӣ талх ва дорои кофеини бештар мебошад. Таъми қаҳва инчунин аз иқлим хоки кишт ва тарзи бирёнкунӣ вобаста аст.